<noise> Laha manahaka ny aminay aty moa zany de hoe fomba fiasan'ny ouvert-boîte zany amin'ny hoe famoaha ataontsika hoe boaty tômaty regny, amin'ny alalan'ny meso gny anay famoahanay gn'anay. Fa tsy de miasa aminay aty loatsy moa zany le hoe resaky hoe vitan'ny vazaha regny na hoe ohatrohatran'izay. Fa zay zany tena fo- fom- fomba fampiasa aminay aty hoe vohà meso zany laha vao misy hoe na ataontsika hoe boîte au lait na hoe boatin'ny raha iabiaby zany de vohà am'meso.